Ny fomba hampihenana ny sira amin'ny ahaniny, ohatra mahandro raha araiky, tsy voatery aharo sira zany asa ohatra hoe aharo siramamy, asa ohatra hoe: aharo antely, mety anihenana azy zany.